Opa oyoavi jepi, oime teta ikaviva jokua jepi pande <hesitation> popa vorivia igua, ikavinungavaño misipevae jepi pandepopopa voriviaigua, jaema ikavietemabae jokua oi mokoipopa pan <hesitation> depopa